<noise> <hesitation> וואס כ'וואלט געטוהן מיט טריקענע הויט. <noise> אויב ס'זייער זייער שטארק און ס'זייער גרויס ק- און מ'קען עס אראפנעמען וואלט איך עס קודם אראפגענומען, און נאכדעם כ'וואלט אנגעשמירט א שמיראכץ וואס איז גוט פאר טריקענע הויט און ס'מאכט עס מער <hesitation> אז ס'זאל נישט זיין טריקן, און אויב ס'העלפט נישט וואלט איך- כ'וואלט עס מסתם אנגעשמירט אפאר מאל א טאג.